Cun ni run ryien la becw cun biéch, becw áh mmmm- laámaa ní ziedmaa de los canínos-caninos pur la ní nahmaa, nú ní rní áh pus raa beuu ní benruba este benruuba many dóoh chi-chi guc´xhii chi bzaneruuba láhramaa-láhramaa ni benruubagan este byiac´dóohramaa, zagara biéch, ra biéch láhramaa ziedramaa de los felinos, zieganí byac-guc´dóohramaa chi gunxhi-gunxhi hasta naxhi ranhú ra buny cun ra biéch ni nap bzzs ropterumaa pz rungaramaa guz, rungaramaa, cun ni na ztíení ní rawramaa, becw áh cozroruní gun ní pur gyienazní, ra biéch áh cozbienyruni rnazraní nare.